Icibi. ike <hesitation> ikoba agwira akole icibi ike koba anɔɔ akele ka ko ba inwɔɔ akele wɔs anɔɔ domin bik u shewɔɔ ni ebi rii iro a cumete sune nɔɔ agai in-eteke sane aneke aneni iwɔɔ husu ubine ba inwɔɔ su hara uyom shasha agara tu no sho onyo apar ne nɔɔ shewɔ nu bim ewɔɔ shukpea ba domin aɛi abin ete shena rishi icibi inceŋ. iyɔɔ na jee aneke imbɔɔ shayabo abom a iyea cebɔɔ ni ocu e bɔɔ naha yokice hati ashibin yom ba domin hera icibi sho abom enyee aso hum ana wo ashi icibi in doŋ abom kefan yir urai a sho ni ushe a su ushe yɔ jehu awoó amma narke te na jee ashi icibi hano yekituk eyaŋwoo shujee aneke. rare nobɔɔ kpa wɔɔ Uyɔɔ ayesho ocok ewɔɔ, uyɔɔ a yessho ocok ke wɔɔ uyɔɔ yeshe ocok ewɔɔ wɔɔ uyɔɔ ayeho ocokewɔɔ, icibi ibaŋsosai domin na kotu tebshe koton ba ha shi cibiba usinawɔɔshi shukpea ni wɔɔ, shishu lea ihes dee ba, haa shi cibi ba icibi ishe domin iye sha tuka i wɔɔ u jin aɛi shashe ewɔɔshishio nɔɔ hom aɛi shashɛ ni ewɔɔ shu tar buje aɛi hano shudaku goo akele ewɔɔ agwira uyom aba tar na bsnajee ajewɔ igoŋ atáá i wɔɔ icok a yeshi iwoɔɔ icok rira niyɔɔ duk icok hakheta ashu ni ache bin yoon bani ece cibihano icibi ituk iwɔɔ ju dam i dɔɔ aju adaka ana oyom shanahe taba arɔɔ orɔɔye, amma domin here cibik shi sho iwɔɔ ma izawoɔɔ nahu taba a rɔɔ orɔɔye ashai iri anaŋ ewɔɔ shunu iya ayiŋ ba iri anə rwɔ shuje deeba uyeoye aneke, shina gooba ko inyaa butoŋ ine, ashe iwɔn bik tioŋ ine ashe shɛɛ bu toŋ ine ashe shee wɔɔ heti uwee ashige goo inwɔɔ. Kuma bik a beru ubin yom cok oye bɔɔ shi sha yeya she nuje de cewa aba bac bare iwɔɔ bik aheti maje aberi igya naba no ocu <hesitation> usin hano sha na yea no idee shi na kpea inwe a shohum ne naŋbe, tɔ icibi ishone ishu ubin eh eye sunu gunu iya akoye ju gbokpa ni ubinyomba daga awóí come encle sha jawi inte no ashai nu ubin yom eye yɔɔk icibi baa ashi icibi ye shu ubine eya shu kóó jiwɔɔ a gwira akele ni, kuma shatuk uwɔɔduk acu anaŋ ewɔɔ shishu nyiŋa shu yiws nubanu worko akele wɔɔ anyin shunu taba ne yiŋa nune pota ba domin nu ocu me te sheshu ne enyeɛ ko ku her uneke wan icibi bik isho she tun, amma bik shewɔɔ ni yɔɔ ba, tɔ ne anaɔ wɔ shaje par a herke so icibi shu ubine eye shika baan agwira akele na tuk akele iwɔɔ enɔɔ kuma ko shige je nihe narke wɔɔ shidu yi abaŋ aban shugu wur isjiho abaŋ aban